एबे इअ जम्मा जना चण्हे वाला बससे मोर त एबे कार भेले नै डौल हतइ नहिया लगइ बणिहे । कतउकी कहवा कहवा जयी लगबाही तोर एपने करवमा जेबही डौल हसइनत तुइ घरवसे चण्हल जेबही अ तोर जहवा रोकके मन लगताउ तुइ ओहवही रोके पौबाही । पैणावा वैणावमा भुख उख लगले नाभके तुइ ओहवही नाभके खाए पियी पौबाही । देउनकही यापन जथी जथी करके मन लगताउ तथ तथ करे पौबाही नाही । अ उअ जम्मा जन चण्हे वाला बसवमा त कस्नुक कस्नुक मन्से चण्हल हसौ कस्नुक कस्नुक नाही । एक त तोर यापन समान्आवा भुलाईकी फेरी डर हसइ कतेक जनक त समनावा फेरी भुलेसही बसवमा । अ एक त तोर उहे एबे देउकही एबे ओहवा कस्नुक कस्नुक मन्से रोग लागल फेरी हसइ नाही । हसे सरे फेरी सकसाइ कखनहु त मन्सावा मन्सावमा उ फेरी एगुणा डर भेलइ । एक त उ बसवा सबह फोहर सबह हसइ न सिटवा सबह साफा हतउ न भेतरअ बसवा साफा हतउ । जम्मै कस्नुक कस्नुक बसाइ हसइ । कतेक दिन त उअ बसवा सबह साफा नाही कराइल हतउ । ओसने हसइ मन्साव सबहा चणही नभइ चणही नभइ हसइ । एक त तोर भाणा फेरी महङ लेलही । एबे उ कहवा रोकबिहे कवनाही रोकबिहे उ ठेकाने हैने हलही नाही । अ यापन भेले त जहवा जहवा रोकके मन लगले वहवही वहवही रोकके खाए पौबाही नाही । उहेसे मोर एपने कार भेले डौल हतउ कहवा कहवा जाएके नहिय लगलही ।